آ، یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ خۄد مۄختار آسُن مُمکِن، ییٚمیُک مطلب چھُ زِ پنٕنۍ زِنٛدٕگی پٮ۪ٹھ حکوٗمت کٔرِتھ تہٕ مدتہٕ ورٲے فٲصلہٕ کٔرِتھ۔ اَتھ منٛز چھُ پانَس پٮ۪ٹھ مضبوٗط احساس، خۄد اعتماد، تہٕ پننٮ۪ن صلٲحیتن پٮ۪ٹھ یقین تھاوُن تہِ شٲمِل۔